أني ما جربت إني أغير التاير مال سيارتي من قبل لأن عندي هادا الشي مال التأمين اذا يخترب شي في السيارة أقدر بس أتصل على رقمهم ويجيبون ليي واحد يعدله ليي لكن عادةً أعرف ان هم ياخذون هاذا الشي ال"جاك" اللي يرفع السيارة أول شي وبعدين تاخذ اسبانه وتفجج البراغي مال التاير وتشيله وتحط واحد ثاني وبعدين تقدر تسوق مرة ثانية